Reh nakunam janaj saa ch'etanik sa rich'eet naa natz'ajam wach natz'ajam wach ruu' sa xab'oon naa naye'emka alcool chiwach reh chii kansaa onteer laa qa'sa man kurik ta wul chipaam y naa na nab'atzam ruu' janaj sa tziyaq reh man jooch'wa qa awah naq naqab'anam qa's taqee' awah y je'laa q'uun rich'uuwqa saa sa ch'etanik are'